Zangirdde teu sooni, ina venev se’ bm no, se’ neb gɓaad buro, neena eh leɓɓureu dai, i zangin singu, ɓu yaa zangn ga, tun i lev deu, idan pan zangirde ru, nena n na nuu- bood dan eg neu, n eg nuu booreu geu neb gɓaad bid teu lumu bu dan beddin lunu, idan pan keun, na dan keun mana, n ma’iyu, beu keu nwongna muteu gam beuneu yoo kin, kpobwa iteu nuang gam duu weureu re, nea zangin sen gu da kpoɓɓu kan kari? Kudga, gam kpoɓa reu kuddeu kud ooma da zangina kun kud taa kpoɓa ro, ooma da zangina kun, mata in aro, daa nuu- bood sengu, kum zangn ga, dad nuu-booreu geu, ya beddin taa nebid gabkeya, neɓɓid bbeɓɓin taa neɓid ike dake kpov dan egn ɓeya gam n vimin sengu n gabse yana diin zang, idan nueng dera, i dedn gu in bansen ma, damuwa i’n bansen bid nay il ambe semna pi’naa, to n zanginai gu, yeɓɓi amma n leɓɓi ma y aida i lumu, n leb bui gu like lumu reu neree bai? Aa n zangina ro maa be taa, waa be reu ko, ooko dakin dan kud dan egnna. Dan nugoro kin, yara taa kuma, yara ta ega, baa bin da zangina abinko bin yi danbeya tamiya bood dan egnbe numu, bin dan nuu- bood numu baa bin ɓeya reu daaye bin i baa bin be tamiya, pad mokeya, teu sooni, son ban be sensing bu fottin bombese, gam baa oo daa za limu se, zangina ningu da diya wal toora, wul naara, ooko waa ko nyi har dan zanginbe ina nasara da zangina roo bira roo, neb ka’am i’i ega deuruweul sib degeala, i ega taa, i biya taa, mene pad ya ɓibu kun pa’ɓu taa neɓ gɓaad bira, naɓen ned gbaaro da kal, nening da kadeu dan leba, da dakin piina, da em bini daa nuu-booru sin gu, daa vinin be singu maminga, daa nuu- booru gabta nena bu teu kalua wallo, n dayi nuu- ɓooru gu nata gaba nena i teu kpoɓbid kudn du, nena i teu in nuul be pevin bid kudin du, weal tebke ina reu pad nena ira sikn du, in nweng be gamma yee pad inda n zangin sengu nda lumu ga, n beddin singu, n kum teu zang mingni gu, n teuna lam kara na lam bila, na lam bila na. Neb in bee ko kuma, ko neu lammma beuneu gu lam beuneu lam beddin na, kamma em kim in bid vinin beya da vinina sengu, da ega nuu senga, daa nuu-booru sengu, ddaa ma’ in tednna boo naa-bood sim in dee pad duniya roo, nuu-bood sin in dee pad bilu, keu zangna n teu dan du, keu bila n teu daan du, keu zangna n ta, ko bini zang beuneu nure-bood, weula beauneu ɓuteu nyern meal nuu-bood beddin sinu weal bid i paa waal inu, weal tebke ru, pad dai zangina keu, laa, laa beuneu bee ma i kud i nwan veneb num ginu hm gannati maka i nuansa veneb beya i da kudu kudi sat aa, ne bira i daa nuu-bood deu i beddin keu, i beddin like lumu neen baya. Nyam ko beddin bu like lunu duniya beya, gam ndayi nuu-bood egn be gu, nee gong gong gong gong na taa sana, in gong gong na taa dan bena, in gang gang na taa dan beddin lumu, keen ambe dan dan pa’n gam dan zangima, neg keen bid kamgu bid yai nyakin sisu, dan zangina singu, yeb keem bid dam dan ban kai, nea lev liga yaa, da zamginaya bira nuu-booru, da maa kiin, gab ina teu ma’n teuga. N ban ban, ban ban nwong ning ma ga, neɓɓid dan keun nuuna ma gam dan zangina kun, da ega nuu-boora sosai, da da vinina, da ma kin, kin, kin bira ya neb aa am be zangina, vea kim, bea zongn kin bira keun, zangn dan reu pad neɓɓid dau padn ne gɓaaroa, amma n zangim singu pad zangu n daa bureu pad bu dan ɓe’n nee tedne, bu dam be’n ned gɓaaro kinga, bu dan be’n keu naban n bun in ninign ma sinkin, bu dan be’n naban n daa zang ningn ma sinkin, zangna n daa reu pad bu dan egn ned tednna ko kuma buda nuuang gamma ira bam nm bil keddu tii yaan nou, za bonu masee, daa binu biraya binu bobm ni, daa biraya i bob bid deu zang bid da tokkin mam zang ɓe keu oora, dikka, nuu-bood dann egn yee tu, son venneɓa, nebira, ɓa vallin yil abu be ba vallin odning kuu ba vallin yeɓɓu bira, yeɓɓira veneɓ oo vallin b uku, baa nya yeɓɓid abu beya, boo zangin ku, boo vinin ku, boo ma’ neena ida ma’n yeb neɓɓid kami da ba egn keu nuu soondu, neb la odnu odni vwneɓ oo valling yeɓɓid aɓube kunu gaskiya idayi vinin songu paa tednna, nee vimn sengu gam ina re lo butu kun, chambo bid vilu, lobutukun, bil abuberu, <noise> nebbid abu be bu vallin yeɓɓira ba ma, ba da. Zangirde lekolla reu gen, nn daa lekol singu, in tednna n ma’ taa, n daa seng, in tednna, gam n da sengun <noise> vallin ai ambese, n vallin yeb ambe see, gam in ana man new pad yebbira boo da kin in dan vinin beya, in dan gabmbeya, in sitnbeya, i gab in sitribe singu, pad ina neu ma duniyaro nya base, dika n lebbu sima, n leɓɓuya, n nya n nya buwa sunu, gen neena venev nyana kindeu, amko veneb oo kedn kpangna, nseut, npaa yebbid ambe bo gab in sitke kun z gab in sitke singu, wundu gu, n nya buwa see, dika n daa buwa zangn i kum buro, zangn veneb se, buula ngab neɓɓid nasara bi i nya baa sunu, i paa ɓu sunu bu gab taa ina re, abuko baa paa yeb abube boo gab ina roo, i gab inareu singu n nonin b uku, yebbi nyama n zangsin deu idan kan duna, bu duuni ko, har bu sabu, ningseuambe zongna kum bureu pad dan kin kpeuna, veneb oo vallin bu kunu, geu neena bap aa yebbid abube am zangin be rooo, bap aa keu yebira nuu-bood dan egu beya ndaa nuu-booru sengu, inannma tedna neɓɓid dan kam loona, buda yeɓɓid kan lona, buda bam yeɓɓid i vallin se, n vallin yeɓɓid see, n nya yeɓɓid du duniyaru n nya ni. Nya ɓa likeya, geu like lumu boo hab rna da pan geu boo ko liinbe lumu, zangna koo n daa bu duniya idan kune ga nebbid teungnu, nea bob daa yebbid yebbid ko iteu veneb oo ma’ bu ɓarka, neɓɓid pad bob i daa yeɓɓidda veneb oo vallin yeɓɓid ku, venevb oo ma yeɓɓid boo kum yeb soona, gam niii, npaa yebbid da in zangin beru, np abura boo piuru nwongna muka naro mata bana, an like lumu gaskiya in zangin be gu deu sooni moke veneɓ ɓeya veneb oo mwang bim, daa bu wal sonse, buy aa zangn nwing gambe ga, mende ida nweng gama, nere pad dang egn nuu ba, na nweng gama, n gam bansengu, nebbid i gam nwong kaansengu nebbid damin bo ddedn bu ga, damin booo egn beu senga an tednna, in tednna duniya ru, inn tednna rayuwa ra, gam in bod, nuu-bood egn ɓee ye teu sin soona n neɓ vallima, nee nyake lumu, in dee pad naban beuneu seton n eg nuu- bood da, n eg nuu-ɓood sengu ko zangna neu dam pad naban n zangna neu dam pad naban n zangin ne n zangin sengu, n eg nuu-ɓood de, n eg nuu-ɓood sengu, i dan egn nuu tedmna, dan ban to n zanginse mi n eg nuu-bood see ni nyana sin zang gu bu dam bin booru veneb oo vallin neree pad neree pad veneb oo kereu nuu, veneb oo kereu, nyam ookeru nuu, veneb oo kereu, nyam oo kereu ina, yileusa, yeɓɓid amɓe val, nza geu keu limta pad n ma bu dua inleu yillewa reu oo peddin ku gam nagu. Pii i bed nee inga, na sen veneb faga veneb oo eg nee bira reu geu nuu so ona, veneɓ oo pi’ bu ina dai dai geu veneb dabu keun egn doo, ina butu ram vallin zong du pad neere pad deu kam saana, n saa se, neɓɓid deu saana gang, bura ban obingu nee tednni bira, bud aa se but teud yeɓɓid se, bu gab embe lasu, bu gab barum dam nyeun ɓeya, banm nyaun be gu sin ni banum inning ma ga, barum yaun beddin m ning ma ga ndaa nuu booru singu pad n ma tu tednna, zangna neu daan bureu pad na tu, tedn ma’n geu dika n se’ waareu se, na waa se’na n pau nuu-bood deu see, na waa dan kami, da geul zang, da bidn zang, pad in tednna, neree pad veneɓ oo kereu nuci, venev oo piu zang lamkeya, venneb oo egeu keu nuu soona, nena da veneb dau kpengsel pin da gebbid paam deu, bug aba nu in zan, nuu-ɓood egn ben beuneu se geu basa, n tell keu bana zogu-zo-ga nan wawin saanɓeya, nda le’ lamma, na yeɓɓid vollina, booo ked nua, boo, nabu kan bana, lesa bin teu lam yere bbin lam boora bin lam neemngn ma see, bin lam boora ɓin lam yil abinbe ga, ko billinna n teun dan san yilba, nsa neening ma ga, da um bageul ambe gu, nyam kam na wawin piin leun be wuu don bagad ambe iringbe nan wauum kudn beya. Na yeɓɓid pi ni, am ningni na yeɓɓid wa zammi am mingni na na neere zan n teu, n zan bus ma geu neu bu kan faka ina binteu man yere veneb oo kereu ka, abin bin na saan yere bin saa boora bin saa nee ningina ga, bin saa boora bin na saan yere bin saa boora bin saa nee ningma se, boo boo za’ ku boo da nuu boora, bu da nuuboora sengu, nening da bu vallin zang duniya reu <noise> see, ɗuniya son ni, ɗuniya son lemkeya, pad bu teu habulina.